<noise> Magnino ma anao mbola manadigna anay foana? Efa impiry ma zah mizaka aminao fa zah hoa sy handeha, sy hefako, valaka agne lahy iaho ko oh, sy fantako sy hoe sy azonao zany sa hoe karakory fa andagna rô rô rehefa ihinga fa izaho agne lahy kamo sy zah akeo io.